ætlum að ræða um ferðaþjónustuna í kvöld vegna frétta um enn frekari fjölgun ferðamanna til landsins

næsta ári en í janúar næstkomandi er talið að fleiri farþegar komi til landsins en voru á landinu í júní tvö þúsund og fimmtán hvernig tökum við á móti öllum þessum fjölda og hvað getum við gert til að tryggja að nýsköpun í greininni verði sem mest og best á komandi árum til mín eru komnar Ásta Kristín Sigurjónsdóttir framkvæmdastjóri

ég ætla að byrja á þér sögusagnir um að Ísland sé uppselt að hér sé kominn

spillt af of miklum ágangi það er greinilega ekki að hafa áhrif á komu ferðamanna hingað til lands nei algerlega ekki og einmitt eins og þú nefnir átján prósent vöxt spá um átján prósent vöxt áfram á árinu tvö þúsund og átján sem er auðvitað gríðarlega jákvætt á sama tíma og það

auðvitað áfram áskoranir við þurfum að halda áfram að gera vel það sem hefur verið gert og spýta svolítið í lófana því það

er auðvitað ýmislegt sem þarf að gera og við eigum svo gríðarleg tækifæri í að gera vel en um að Ísland sé uppselt og að hér sé allt að fara í kalda kol

er auðvitað ótrúlega mikilar ýkjusögur og eiga auðvitað við

ákveðna staði ekki marga staði á Íslandi og það sem er auðvitað okkar helsta áskorun er að dreifa fjárfestingum víðar því að Ísland er gríðarlega stórt

upp á svo margt að bjóða ef þú tækir þessa spurningu á Austfjörðum eða Vestfjörðum þá myndu fyrirtæki

hrista svolítið hausinn og segja hvaða hvaða ferðamenn eru að sprengja hér allt því að þar eru

gríðarleg tækifæri eftir og

að standa saman í að halda áfram að byggja upp því það er engan veginn hægt að segja það að hér komi of margir ferðamenn eða við séum að springa við þurfum bara að stýra ertu sammála því algerlega sammála því ég held að það sé langt frá því að við séum með of marga ferðamenn hérna þeir eru allir að sækja sömu staðina því miður og ég held að framtíðin fyrir Ísland

auka ferðamannastrauminn út á land og þá skiptir auðvitað öllu máli að innviðirnir séu í lagi og samgöngurnar séu í lagi flug og vegirnir til að við getum gert það á veturna

stýrt þínu fyrirtæki í sautján

hljómar mjög langur tími hvalaskoðunarfyrirtæki og þú hefur farið í gegnum eitt bankahrun sem er ekkert smáræði og nokkrar lægðir get ég ímyndað mér geturðu lýst viðmóti bankastofnana í ykkar garð á ykkar fyrstu árum í

þegar við byrjuðum árið tvö þúsund voru ekki nema tvö hundruð og fimmtíu þúsund ferðamenn á Íslandi

með einhverja tvö þúsund gesti og örugglega flestir fríir mjög skrýtin að fara í þetta ég var í góðu starfi annars staðar við vorum að reka verktakafyrirtæki

fengum þessa flugu að fara í ferðaþjónustu og þetta þótti náttúrulega vera hobbí og það vildi enginn lána okkur fyrstu árin og við vorum með einhverja smá fyrirgreiðslu í einum banka sem var viðskiptabankinn okkar árið tvö þúsund og þrjú fékk ég formlegt bréf frá bankanum

formlega að þeir hefðu ekki trú á ferðaþjónustu og höfnuðu okkur og við fengum ekki endurfjármögnun þar en fórum sem betur fer annað og fengum fyrirgreiðslu þar það í raun og veru bjargaði ykkur það bjargaði okkur þá

kemst ekkert áfram nema að hafa eitthvað á bakvið sig eða vera með einhvers konar skothelda hugmynd þar sem allir hafa trú á að þú sért að gera hluti sem munu koma tilbaka seinna en þetta er búið að taka þig sautján ár og yfir milljón gestir eða viðskiptavinir þetta er samt raunin sums staðar út á landi hjá bankastofnunum enn þann dag í dag eru fyrirtæki að segja mér að þau fái ekki áheyrn fjárfesta eða eða banka og þar kemur rosalega oft inn að þar séu engin veð eða þau séu verðlaus og og allt þetta þannig að við erum ennþá

komin þangað að hafa bæði trúað því

að ferðaþjónustan sé ekki bara bóla og verði búin á morgun eða hinn og líka það að horfa kannski í önnur form af tryggingum en einhverja steinsteypu eða einbýlishús eða fá veð í húsinu hans pabba eða eitthvað slíkt við erum komin svo miklu lengra og þessi fyrirtæki eru búin að sýna það og sanna og þau þurfa að gera það með svo ótrúlega erfiðum hætti með þessu móti þannig að ég hef trú á því að fari bankarnir að koma sterkir inn um allt land og þetta verði ekki svona steinn í vegi fyrirtækja því þarna þurfum við

en mögulega er ástandið betra

hér á höfuðborgarsvæðinu en heldurðu að það sé auðvelt að ganga inn í banka og segja ég er með þessa hugmynd mig langar

bara fjögur hundruð þúsund kall

eitthvað gert fyrir mig ég held að það sé

erfitt ég er viss um það að flestir bankar taka samtalið og reyna að ráðleggja þér eitthvað og segja þér að þú verðir að eiga svona mikið eigið fé

sem á peninga og trúir á þig og eitthvað slíkt ég held að það sé ennþá svolítill þröskuldur og kannski á það bara að vera þannig auðvitað að lífeyrissjóðir eða bankar eru ekki að lána eitthvað sem

en ég held samt

svo langan tíma að fá þessa festu í greinina hún hún sé ekki bara til hliðar

svona punt eða eitthvað sem er fínt að hafa með nú er það svona að gerast að bankarnir eru að taka við

það hafa allir rosalega mikla hagsmuni af því að greinin gangi vel og fyrirtækin nái að blómstra og það gerist í samvinnu og sátt og

ég er rosalega bjartsýn fyrir hönd já ég held

segja að bankarnir séu ekki að standa sig því þeir eru virkilega að þeir eru að taka þátt í klasanum með

þeir hafa áhuga þeir vilja gera vel þeir vilja náttúrulega vanda fjárfestingarnar og hvað þeir eru að gera og þess vegna held ég að eins og startup klasinn og

viðskiptahraðall sem þið eruð

hann skiptir miklu máli

startup fyrirtækin og þeir sem eru að koma með nýjar hugmyndir geta komið þangað inn og fengið þá þurfa

nokkrar hugmyndir einhver sprotafyrirtæki sem eru að reyna að koma á rekstri og þið hjálpið þeim svona í upphafi já þessi sem startup

og klasinn kemur með í framkvæmdina og svo erum við með sterka bakhjarla og banka þar á meðal sem er auðvitað gríðarlega mikilvægt þar förum við í tíu vikna hálfgert aðgang að helstu sérfræðingum mentorum og eru bara í rauninni að fara í gegnum viðskiptaáætlunina sína og öll plön þau eru að æfa sig til dæmis að segja frá

og komast í samband við fjárfesta sem er auðvitað gríðarlega mikilvægt þannig að þau eru bara í stöðugri þjálfun og fjárfestingin þeirra

tengjast öðrum fá eyru og augu fjárfesta og þeirra sem hafa áhuga að koma að hugmyndinni og það er auðvitað gríðarlega mikilvægt því þarna verður til ótrúleg tengslamyndun kalla á góðri íslensku jafningjafræðsla því að það er einn aðili sem kann ótrúlega marga hluti vel og svo er annar sem kann eitthvað annað og þeir geta farið að skiptast á hugmyndum og en það er

er að það eru fyrirtæki sem hafa nú þegar verið stofnuð en eru svona já eiga erfitt með sinn rekstur og eru ekki enn farin að skila hagnaði það var hugmyndin með verkefninu fór af stað í fyrra að hjálpa fyrirtækjum sem eru þegar í rekstri

vildu þá fá einhvers konar input eða innspýtingu í fyrirtækið það er eins og við köllum jafningjafræðsla skoða fyrirtækin og hjálpa hvort öðru að komast áfram með ráðgjafa með sér og þetta er fyrir mér ég hef farið í tvö svona verkefni og þetta er eiginlega besti skóli sem ég hef farið í hvað

var erfiðast í þínum rekstri fyrir utan auðvitað bankahrun og það hvað hefur verið erfiðast í

það sem hefur verið erfiðast erfiðast í þessi sautján ár er raunverulega fyrir okkur

erum að koma þarna inn þegar þetta er allt að fara af stað fyrstu árin var tuttugu til þrjátíu til fjörutíu prósent vöxtur

tilbúin að geta sinnt næsta ári svo að við höfum verið í uppbyggingu í þessi sautján ár og erum í dag komin með sautján báta

náttúrulega verið samdráttur inn á milli og þá

eina sem maður getur gert að að reyna að hagræða starfsfólki eða eða einhverju slíku launakostnaður

í ferðaþjónustu og gengið hefur verið að stríða ykkur og gengið hefur verið eiginlega það versta það er svo erfitt að vita nákvæmlega þegar maður er að verðleggja sig og stundum þarf maður að

erlendri mynt geta ekki unnið með íslenskum krónum og þá er mjög erfitt að vita ekki

ert að fara að fá fyrir raunverulega aðganginn árið eftir og svo og svo náttúrulega sem hefur verið að gerast síðustu árin að þegar loksins fókusinn

á ferðaþjónustuna og fólk

að horfa á að þetta væri ekki lengur einhverjir einhverjir eitthvað fólk sem væri svolítið skrýtið

við værum ekki

leika okkur við værum virkilega að gera góða hluti og

erlendir ferðamenn hefðu áhuga að koma hingað og skoða náttúruna og

fara í rafting og fara í hvalaskoðun og jeppaferðir og skoða skoða eldgos og bláa lónið og það eru mörg spennandi fyrirtæki

ekki bara hótel og gistiheimili það eru mörg spennandi fyrirtæki sem hafa verið stofnuð og er verið að stofna hvaða fyrirtæki eru það helst sko það eru nítján fyrirtæki búin að

sem koma upp í hugann það er ótrúlega magnað til dæmis út í miðri Þjórsá er maður sem rekur

á lítilli eyju

hittir Hákon og hundinn skugga og

að vera með þeim og þeir búa til alls kyns ævintýri fyrir þig það er hægt að synda með lunda yfir heimskautsbaug í Grímsey með æðislega skemmtilegu fyrirtæki og konu sem er alveg bara alger

að gera allt eins og var ég man ekki einu sinni ártalið þau eru ofboðslega mörg ár síðan og þar eru þeir í rauninni að bjóða fólki að koma og sjá hvernig fólk lifði á þessum tíma algerlega magnað það voru hugmyndir um að opna

í Hörpunni

nú er nýr stjórnarsáttmáli í smíðum við fáum að sjá hann í vikunni hvað viljið þið sjá í honum sem snýr að ferðaþjónustu örstutt ég vil eiginlega sjá að menn fari að hugsa meira hvernig þeir ætli að byggja ferðaþjónustuna og hjálpa henni yfir þennan hjalla núna sem er núna út af genginu við hvernig á að skattleggja okkur meira heldur hvernig á að byggja þetta meira upp og hvernig

byggt upp ferðaþjónustu út á landi við þurfum að koma fólki út á land

offjölgun ferðamanna þar og við höfum alveg

sjáum hvað setur takk kærlega fyrir

í ábreiðum listamanna af teikningum Hugleiks

þar umbreytast Óla prik myndir hans í málverk eftir tólf myndlistamenn sem prýða dagatal fyrir árið tvö þúsund og átján við kynntum okkur hugmynd sem kom upprunalega

frá útgefanda mínum hann stakk upp á því að við myndum gefa út dagatal með af mínum eigin verkum hann vildi sjá hvernig aðrir myndu túlka eigin verk og mér leist mjög vel á það ekki bara vegna þess að þá þarf ég ekki að gera neitt gera neina vinnu heldur líka vegna þess að það er mjög forvitnilegt að sjá hvernig aðrir myndu gera þetta

gera þetta þá listamennirnir völdu sjálfir sinn efnivið og búnka teikninga eftir Hugleik engar skorður rammi eða reglur voru settar um útfærslu listamennina valdi Hugleikur sjálfur fyrrum samstarfsmenn og málarar sem hann hefur mætur á það er ákveðið frelsi

neina ábyrgð á á inntaki verksins sko þá getur maður einbeitt sér að útfærslunni

morandi í einhyrningum og þeir eru allir að hvorn annan og hérna njótast þannig að já mér hlýnar um hjartarætur að einhver skuli hafa eytt vinnu í eitthvað sem að í grunninn snýst um mig þetta

þetta bara eitt af því skemmtilegasta sem ég geri samanber þegar ég hef verið að skrifa handrit fyrir þá finnst mér svona samstarf rosalega skemmtilegt mér finnst mjög skemmtilegt ég á kannski bara einhverja grunnhugmynd um viðfangsefnið en síðan

teiknarinn alla restina og það er svo gaman að sjá hvaða smáatriði verða til úr því þannig að mér finnst þetta bara vera ein stór negla sinnum tólf það eru þessar myndir en svo eru það líka brot úr nýrri bók eftir þig sem heitir er þetta frétt slær við einhvern nýjan tón þar nei sama draslið um hvað ertu að fjalla í þeirri bók er þetta frétt er teikna síðustu tvö ár margt af því er ég er byrjaður að detta svolítið það að vera svona skrifa um líðandi stund þannig að það er einn og einn pólitískur brandari þarna það fæddust alveg tveir þrír um síðustu kosningar til dæmis þeir rötuðu í bókina en færri kannast við nafnið hér á landi engu að síður leynist listaverk eftir hann inni á mörgum íslenskum heimilum en hann hannaði

sem seldist í á áttunda áratugnum Rolf setti nýverið upp sýningu á listaverkum sínum hér á landi við litum við á síðustu árum hefur hann einbeitt sér að glerlist og nokkur verk hans eru í eigu alþjóðlegra listasafna hann notast við sérstæða vinnsluaðferð í listsköpun sinni sem krefst bæði tíma og vandvirkni

Íslendingar hafa um árabil haft kynni af hönnun og list

en þetta er í fyrsta sinn sem hann setur upp einkasýningu á verkum sínum hér á landi

lengri í kvöld við þökkum fyrir okkur